<noise> ah pues naꞌ par degilxkabná xnená par naꞌ itsëꞌdná minn tib, naꞌ sinda minnaga, xkilxkab minn diꞌtse xlaꞌn minn gak minn cambiar idzëꞌ modo c̲h̲ën minn o minn c̲h̲a giada minn per lëꞌka minn izoꞌb este izob parte c̲h̲ën par lëꞌkaga pues nak beneficiado par lëꞌ pues porque naꞌ pues diꞌtse izobná naꞌ no pues gunndná guꞌn c̲h̲eꞌn y y no pues. <noise>